الأجنبية اللغة الأجنبية اللي كنت نحب <hesitation> نكون متقنتها ومتمكنة منها علي الآخر هي الإنجليزية، اأنا نعرف نحكي بيها ما مش متمكنة منها، كنت مفظلة إني نكون ياسر متمكنة منها، خاطر نحس تحل برشا بيبان، بيبان سواء في الخدمة، سواء في التعرف على العباد <hesitation> تطوير روحك، العالم كله يحكي الإنجليزية، تنجم تتواصل مع أي عبد بالإنجليزية، أما كي تكون عندك كان عربية وفرنسية، مش لغات حية لا كدرجة باش تتعامل بها.